Isavani iriho tofauti tofauti. khario nizisavuni zia mazi. khuria nazia vipande. khandi khuno na ya vusi. khu zisavuni zienizi nizindai khurumikhisakhu khufuira zinguru. kharuriza vuchafu khuzinguru. nufuyi inguru yoyo uharuriza vuchafu avundu wosi. sana sana umwazikola muzihimu ufaya kabisa. isavuni ikhonya vuzwa khuruliza vuchafu vwenuvu vwosi. Isavuni khurumishira isaruni khuogiza vindu. numari khuria shikhuria shosho uvuguria vindu wogiza vulai nisavuni. vuchafu rwosi vurula. vukhonya khuvaa nivindu visafi. khuvee niafia indai nughaogize isavuni na vindu ulola zinzi ziza shichira rizaa muharufuu noo vindu zanaa viunyaa alafu virevaa vuchafu. zireraa zinzii zikhora nurumishiraa zisaani zienizi unyola vuluale. khandi isavuni urumishira isavuni khuogiza munzu. khuogiza mubafu. khuogiza muchoo. hirurizaa vuchafu vwosi vunyara khuveraa vulwale. khuogiziraa mitoka isavuni. khuogiziraa zinzu. viraro. vindu viosi khurumishira isavuni. isavuni niindai iruriza vuchafu. khuvaa vasafi khari. nukhuikhare navundu khuvaa vasafi. khavi avundu niviinzu vajeni nivizaa. isavuni ikholi avundu hosi hasafi.